nako wo kawing wasi lo maruka nanga nanga kia nanga pasangan hidup an kia woja nakosi man sifat man kalakuan uwa sampe itagi tagi man kan nako samping wo kawing manege wo hidup ka ange moi uwa tapi seterusnya.